اه ممكن بسبب إن الشخص ممكن يتحمل مسئوليات أكتر زي الشغل والأسرة وكمان بيكون صعب إن الشخص يحافظ على علاقاته القديمة بسبب إنه معدش فاضي زي الأول والتغيرات النفسية والجسدية اللي بتأثرعلى جودة حياة الإنسان بشكل عام، ولكن مش شرط في ناس بتعاني من الحياة في أول يوم اتولدت فيه في الأرض المعاناة مش مرتبطة بالسن.